التعليم أكتر حاجة ممكن ترفع من شأن الانسان بجانب طبعا أخلاق الانسان بس حتى التعليم بيعلم الانسان التوازن الاتزان ، ان هو يقدر يروح مدرسة يبدأ كذا ، بيعمله ان هو الضوابط الوقت حتى التعليم نفسه بيتعلم مادة الاسلامية فبيتعلم الدين وأخلاقه فالتعليم مهم جدا